Habicweka ebimbungireho ebimanyire ebi nabungiire ebitari byahara nkagenda mukicweeka nibakyeeta amabeere ga nyina mwiiru, nikisangwa tooron oweitu nikisangwa nyakasula obu okuba ori mu town yeitu eya Fort